Caay e heewi, heen gooto fof ina jogii sifaaji mum e sifaaji mum, Caay ɓaleejo, Caay ɓaleejo, Caay daneejo, Caay leɗɗe